חַדַר אֶלְפְּלַאסְטִיק פִּכְרָה מֻהִימָּה חֵית אֶלְפְּלַאסְטִיק כַּיַדַר אֶלְבִּיֵא בְּזַאף וּכַּיַבְקִי סְנִינַאת טְוִילָה מַא יִתְחַלַּש, וּלָקִין חַאס יְקוּן בַּדִּיל פְּעָאל וּמֻסְתַמַּר וּמַא יְקוּנֵש צְעִיב עַל אֶלְנַּאס יִסְתַעְנְיוּ עָלֵיהּ פִּי חַיַאתְהוּם אֶלְיֻומִיַּה, יַעְנִי חַדַר אֶלְפְּלַאסְטִיק דַּרּוּרִי וּלָקִין בְּטַרִיקַה מְנוּטַמָה וּמַע תַּוְפִיר חֻלוּל בְּדִילֶה.